<laughs> Ba san yeti ma loe kinɛ bii zua ti la dɛna ti n yeti dikɛ kpemese la n giila, mam wan loe la kinɛ la. Fu san yeti fu dikɛ kinɛ la, fu ta'am kiŋɛ zaɛ ɛɛn hɛɛn gee nyaa taregɛ gaŋɛ la Zua la. Zua la me, a basɛ ti fu inŋa kpeŋera kalam gee a tari la yɛla zo'e zo'e. Magesɛ wuu fu suure san ka ana suŋa, fu san tara asthma bee bee nyu'urɔ san bobe fu fu kan nyaŋɛ zɔ mm hmm. Fu san zɔ' fu wan ti nyɛ ti la ligera fu vo'osum. Amaa kinɛ la fu san kina kalam kuraa, la san ta ŋwuna fu, fu ta'am sigese fu kinɛ la ɛɛn. So mam wan loe la kinɛ la.